Kullel, doomburu mbiyeteekon kastor kon feewnirta laabi mun ko leɗɗe, berfetti, kañum e huɗo. Ko ɗum ɗi ndenndinta, ɗi caña haa feewa.